اول شي تأكد انك مطفي الكهرباء من المفتاح اذا كان المصباح في قاعدة حاول لفه لليسار او سحبه برفق اذا كان من النوع اللي ينزلق شوف إذا المصباخ الجديد يناسب القاعدة حط المصباح الجديد في القاعدة ولفه لليمين او ادفعه حتى يثبت ارجع شغل الكهرباء وجرب المصباح